Chadar nu kaa waŋ nuwak wenigu lolii ti, talun naanu drep, lulun naanu drep, mooto naanu drep, michak naanu drep, anna ti n̰oro naanu drep, yerin naanu drep annaa ti chadar nu kaa chadar layaa windi tigidaa windi, kodoroo windi, mosoloo windi annaa wi waŋ kaa, kamaa windi tigidaa windi, annati. Chadar nu kaa kukoytuu windi, dridrituu windi, morkol nir windi, lilkisir windi ndakalkasir windi, bar bor nir indi, tal bor nir tindi, anti n̰orogin kaa bor nir tindi, too tal bor sun lul kaa n̰or kaa dumnan bor nir tindi, chadar nu kaa kolii nayik indi, kloii naakandaa tindi, kubuu waaka nis tindi, kobuu naakan nis tindi, kolii ndrii nis indi, kolii windriyan nis indi, too kolii windriyar ka toman tisi, too kolii wenin driyan yomin kaa wisi. Chadar nu kaa nuwak wenigu lolii wi mallak tindi sebik tindi. Yerik tindi ondrok tindi, orok tindi temerek tindi, sebik tindi, temerek tindi, kuchak tindi, narak tindi, wasabaa windi, tabarbaraa tindi, gundoo tindi, abuleelee tindi, tabararaa tindi, pispis tindi, taliiliyaa tindi, ayŋak tindi, annti, jaafak, leemun mos, maŋgaa ananas, abuka, tufa, andrin̰ii, saburuu kaalu, kolii weniinu too tigidaa, windi, too kamaa windii, too kubuu nindrii, too kelee kamaa, too kelee tigidaa tiŋ kaa dum sawa wan.